Lamahitapoketra latsaky iaho oola henteko soa ny anatiny ao la i zay misy <hesitation> karatsy afahako mahay hoe ia ny tompony la angehiko tompony io la apodiko agnaminy ny poketrany. Iaho tsy handeha amin'ny police angny tsy haiko ny raha ataondreo agny fa heteko ny fomba afahako manapody azy aminy angehako la mana telephony i la jereko ny repertoirany hanagehako azy.